'Ngo rasun nago' kwenta ba nukuaj 'ngo koj konoo' 'ngoj kwej cha min kwej konoo', mim kwej rakaj 'ngo kwej rta'ñan bé nej kwej ta min kwej nej kwej min 'hiaj nej sij koj konoo', ro'min kwej nasa bé ta min cha nej sínj nej sínj achij nej sínj kiman na bé chi'i ta ba fuersa nej sij, 'na' sij bé ke ta ba akuan' nin cha nej sij kwej nasa bé kwej ba fuersa min, si ri' sij ba nukuaj sij aché sij 'hiaj sun sij ro'min 'ngo kwej nanu 'ngo 'ngo kwej rta'ñan, 'ngo kwej rakaj 'ngo kwej hia'aj ri'hia cha nej sí niki, bé ta min nari' fuj nari' sij fuersa toj sani a'ngo a'ngo rasun nun ni'ñan si bé nej rasun sa' ta min kwej, ni 'ngo cha 'ní anaj taj si ara sij hió hia'nuj tako bé ta min si sa' 'ngo nej kwej bé ta min si sa' cha nej sij, ta ba nukuaj nej sij aché 'hiaj sun sij sani hiaj cha nej sij taninj kabin 'ngo rasun nitaj fuersa nej sij, sani nej sínj man chuhua chuman nan bé ta min sa cha nej sij ta ba nukuaj sij bé kwej cha sij bé nne ko'o sij, bé 'ngo cha cha sij sani nitaj nitaj hioó hia'nuj ba ngaj takó nej rasun cha sij bé chi'i ta ba nukuaj sij nagoj 'ngo fuersa riñan sij, nago ba nukuaj nej sij aché sij 'hiaj sun sij ta ri' sij cha ta'ní sij, bé 'ngo kwej bé 'ngo cha bé nne bé ta bin nitaj 'ngo nne tsi nitaj 'ngo chuche nitaj 'ngo nunj cha nej sí niki ka na bé ke ta baj akuan nin cha nej sij nitaj 'ngo rasun sa' cha nej sij bé kwej bé ta bin cha nej sij.